Norwen adhaa ishia khabdhii adhaa ishian toko mambo thabaa tokoti jira ostival yedheni ghani elfu toko dhib sagali ilamaa shani dhufee abaa dhufeninen torbojuk land yedheni dhub mambo nadheninen eee won kawaida thii hataa ñaam toko inamaa birrinen nadheni birirnen wolin jirthi ama nadheni toko dhir birirnen wolinjirthii mambo sherekeathinen siku ishia khabdhii guyya sunen adhes Shani tarehe kudheni tolba guyaa khan sherekeni sheree ishia suun